wonni akasisunen dhub progress yedhen tun yaani won dhib yethe inaman oll ijemuu mall athin bidhii midhasithe won thanthe akha cholee ithi ijethee midhafethu dhubii won sunen oll fudhamtu dhub won akhan thun khullin won maendeleo thaa oll ijemthu thaa oll yaani akha cholee ijemthu akha dhansaa waaa ij inaman fedhu ama Sheridan fethu ama waq ghudio fedh oll ijemthu progress won akhan thana dhuftin ishin